mɛ arabeyamu waati ho dikte kɛsiyon ma desɛn mu wo sin mɛna matete sirtu sirtu desɛn ɓa ya yiro wa wee desɛn mɛ ma ya zun desɛn matete un ya zun bun matete <hesitation> wa ɲuso yɛrɛ ya fo mɛ kaye ni zerebe ve- veni ni zerebe vo dɔron awa ɲuso fo mɛ kaye un siyanse-dɔbusɛrvasiyon kaye a fɛnna-ra fa zɛrɛ ho mi lo se abe un ya zun desɛn matete